Salad hinkhe kaaisa chamung tei abono kwthung chajaknai mwkhwuitwng bai swlamjago. Salad o chajaknai mwkhuitwng rok no chikon chikon ba patla patla khe rawui kaaisa jagao dalokjago. Salad o kothok khaina bagwui bini logi dodh kwtui ni manwui kesar rok dalogwui mano. O chamung no chaui bwchama swkang mairang o rwjakgo. Obono je mairango cha o aa mairang bo rwjago ongya khe alka mairang bo rui mano. Chini saak ni bagwui belai no kahamkuk o salad chakhe. Hatai kotor rwgui salad chana hamjago chini borok rok bo o salad no.